Pühäpäiv um kah väega torrõ päiv. Ka tävveste puhkõpäiv, a muidoki tuu asi um, et pühäpäävä joba oodat tuud et, v- vai ei oodaq, et iispäiv um järgmäne päiv ja tuud ei oodaq. Tahtnuq et üts puhkõpäiv olnuq viil.